Fikarakaragna jardin o, ohatra anao hamboly flera igny, <hesitation> angadingadinao ny tany, tany malemilemy igny dia asiagnao tany mahintiny na zeziky. Izy avake aminjay, atsatokanao ake flera igny. Izy vakeo, ka amin'ny tany tsy manôragna igny tondratondrahagnao mandraigny miaraka hariva. Tondrahagna rano. Ave ala alagna zagny le asitrasitra magniry ahilankilananazy akeo ohatraohatra hoe tasitry tsy ilaignao, tsy flera io. Alaignao, avaignao isaka tsiteteka zaigny izy.